<noise> nii u'kisa pehkita nuyu anangi momo pooku tiru kiakia ri'nono sukuru komikunno muhenong timah tiwonin, hoi koh tata, nomuinuhenong nommaiki manareko pau ho'ku toku nopihetong, ho yewoning noi pai pau o'ku toku neiheton. Nawangori manni sukuruki mimonuku hurai hehkon nommai noworiki ohko ngong tata pokongi pereniki, manni yaki hirawa mimonuku ong hiya donat tangaton ehkon ohmuron kugi moni no'ri tokowah, omuku tiko nii hoiko tata mi'nomurong kukah. Nii aii omuku monosu, omuro rinu'ku ningii roki hoi misumang ha'hunnong, tikite tii mukoru tiki haha' koriki pepe tutoh hoi nohrong ho kai tii tiru humoyu ningi pau noi honnon aii donati, moni koh noi onnon noh huro no roronnon nii ohko minommon manni roki kuurong ong ho nawa' oku roki ha'hun, tikite ehkong noru aii tii ri'nonongku ne'ne'mee paupau metimo nomuron ro ho hiya hoiki orun wong. Tikite nohun nong nii aii ho roki minomikong riku a'hunnon. Tikite nomurong akai hoko nommai mirahu, tikite ningii nohunnong ho aii oh roki mi'nomirong. Tikite mi'norung ong koh kitori ehkon nohurunnong, torohihe kitori, ro woki yii yewoi hekoki yii yewo piro haha'ki yii piroh, nommai noi yewoning pimoh yii, rokong ngi kongkongi pimo nommai noi uwa hapatah ngomotuku manni tapuihetong, impah tiru koto noru woki yewo haha roro eton, haharoro motuku noheton akai hong aii ko ni noru topumurong tikoh, aii manni tapuihetong, tiwogori ni hongi tata oh haha tiwa omung, aii igi oh nommai minorogu aii oigi nakakun hong ai nommai anagah tiwogori ni impah konnogon nommai ponna urote'ku yii tata purungu namakong. Hong i nommai mirahu no rotuku tuitukui nawah oh hong koh puhotogon, tikoh nohunnon oruko nii aii oh pehkita nuyu tiwoning rainingah, hiya nommai uroteitimo tutiku manni tapuitihetute, sihosiho toitihetute. Nawa' tii roki monohi rinkitu nawa tututimo oh koh nowori puhotohekon, <noise> impa tiwongori ro nawa' romoki yii <noise> nouruki hekoko hekowo ngommotuku hoiki riku nawa'ko no'he tong onkai sihe on ningii kukewah, tiko hoyori rokon tatapu ngoying, impah hoiko tiko tapurung tihoko nahkong woki yewo konniton nommai manni roki tapuiheton, uwakori, korokorokori, kingkingori, <noise> tapuiku oh ha mirahu noi kuheton. Oh roki toku tapuen, oh oritiru oh non arapah tuituheton. Tiwongori nohugun, hong kingking nommai tapuwarei hiya mirahu. Toku ho rokong kingi tumoh tuhekon, nawa' oh rokon kukarei roki to'king. Ong koh roki hoikui oh hiya mirahu noi kuhkun. Impah tiroki tohki aii ro roki roke to'ki <noise> kuki tokumirahu ngoying, tiwongori nohungung oh kingking tuhemu'kong, ho uwa yii noi mirahu kingking toku kingking harapah, ho kingking mirahu noi tuhe'kong manni ho nommai noi tapu areikoring, tapuiku hoiko eneke nowori tapuhetong. Nawa' ho kingking roki hoying roki ho koh oiro pikon, oikoh eneke nouru tapuheton. Tiwonin tumon. Eneke oiko mehnon eneke nouro tapuheton. Tiko oh ha ro mirahu kuka. Roki toku po'po'kiheton, manni ho nouru mi'noiheton, nawa' hoiko roki ngoyingi, mi'noyingi tatapu ro nommai ponna seiwing ngoirihetong. Nawa' hoiko roki ngoyingi tatapu, nawa' ongyori kara norusu urii nouruki nawa' taraiwanno huretimo, hoiko tatapu roki ho tiuru mi'noirongi eneke hoiko ho tiwori tapuku nawa' aii o'konoreiyo ree seipi ngorehetuiyong toku urorehe, nawa' harokimo puukung, impah oi tiromoh aii tatapu roki ngoirongi tapuruhe aii haniwo toruhetuiyon.